Nkyɛ mɛpɛ dɛ menya tum wɔ nsu do osiandɛ nsu yɛ adze bi a sɛ oyir a ɔsɛɛ ndzɛma ahorow pii. Nkurow ahorow bebree na nsu bi tse dɛ po etum eyir asɛe ndzɛma ekumkum nyimpa bebree. Esutsen, nsutae ahorow pii nara nso tum yir sɛɛsɛe nkorɔfo ndzɛma kumkum nkorɔfo. Ɛhwɛ ɔman Ghana mu a Akosombo nsu yi koraa sɛ ɔyɛ na ɔyɛ ma na wobuei dɛ nkɔ a no mu ndzɛma a otum sɛe na nkorɔfo a otum ku. Ɛna a ewɔ tum wɔ nsu do a mpɛn pii gya tɔ wɔ beebi na mowɔ tum wɔ nsu do a nkyɛ ma mɛyɛ anye dɛ mɛma nsu no akɔ -eyir akɔ ekodum gya no na beebi a nsu no wɔ biara ɔbɔkɔ akɔ dum gya no ntsi mɛpɛ dɛ menya tum wɔ nsu do